पिज्जा बनाई बखत पिज्जा ओह्के टपिंग करेक तहिन चाह्ना सामाग्री यी हैं। मसरुम, ससेस, साग, प्याज, भुइँकटहर, चिज, चिकन, टमाटर, कर्न, प्यापरनि आदि हैं।